Guredki, guredki dunian amani, irinane in dunyal agnafin kailo, talin ika <hesitation> dagie, talin ika desakai, talin ika gurikai, talin ika waloka ashrikir tai, waya woo guredki, in guredki logm uu asar anru, uu guredki logmi agnlu, uu guralie gurikachalie in dunyal agjilu, uu werwainamelu, wala ailon weaka gurikirmenkaiga anane a taka allatirei aidog galli, uu in dunyala werwainamelu, takon gurin aigon gurikai aigon gurir takon gurikalu, uu asri ung gurikachalia in dunyal tabdanglu, kitti treda ikan kaba treda ikan gelem terda ikan gera terda ikan tanane dunyal ashrig agna gurreka firgiru, tan keia kir uog gurikachikon firgiru, in dunyi minara tira dumada meni.